Ewa i sambo io bôka zaka <hesitation> ein! _x000D_ Fitanterantsika enta na fandehanatsika olo izy io e ein! _x000D_ <hesitation> Bakeo io zaka io tsy mety dobo raha io zany! _x000D_ Poids-ny zaka io zany tsy possible mintsy hoe: tafilentika anaty rano, bôko izy kôfa mitsingevana iny nasiantsika motera koa zaka io, basy, basy izy tonga de afaka mideplasy.